Amerika Qo’shma Shtatlari fuqarolari asosan juda ko’plar, deyarli barcha davlatlardan kelgan hisoblanib, ular asosan demokratik tuzumda tarbiya olishadi. Va shu bilan birga muomala qilishadi.